Dipendi ka mumenti çë sheh u film, per esempiu u bunj… adunarem se na jam vetëm preferir un film di commedia, cioè të qesh e të rri një skaj tranquillu e sodhu, na u inveci jam per esempiu me nusen o me ndo njeri makari u film më impegnatu, më drammaticu e gjithë më vete më mirë përçë skurseni me kondividhir l’emozioni me tjerë gjinde.